Ntse lo na gba cɛn nzizi nnɛ lo, abɛɛ, acɛɛ, anarɔ, asoo, mizi, muta, runɔ, zacɛ, zabɛ, zabɛ plɔ lo zabɛ plɔ abɛɛ, zabɛ plɔ acɛɛ, zabɛ plɔ narɔ, zabɛ plɔ, asoo zabɛ, plɔ mizi, zabɛ plɔ muta, zabɛ plɔ runɔ zabɛ plɔ zacɛ, zabɛ abɛɛ zabɛ abɛɛ plɔ lon, zabɛ abɛɛ plɔ abɛɛ, zabɛ abɛɛ plɔ acɛɛ, zabɛ abɛɛ plɔ narɔ, zabɛ abɛɛ plɔ asoo zabɛ abɛɛ plɔ mizi, zabɛ abɛɛ plɔ muta zabɛ abɛɛ, plɔ runɔ, zabɛ absɛɛ plɔ, zacɛ, zabɛ acɛɛ, zabɛ acɛɛ plɔ lo, zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, zabɛ acɛɛ plɔ nrɔ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, zabɛ acɛɛ plɔ mizi, zabɛ acɛɛ plɔ muta, zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, zabɛ anarɔ, zabɛ anarɔ plɔ lon. zabɛ anarɔ plɔ abɛɛ, zabɛ anarɔ plɔ asoo, zabɛ anarɔ plɔ mizi, zabɛ anarɔ plɔ muta, zabɛ anarɔ plɔ runɔ, zabɛ anarɔ plɔ zacɛ, zabɛ asoo zabɛ asoo plɔ lon, zabɛ asoo plɔ abɛɛ, zabɛ asoo plɔ acɛɛ, zabɛ asoo plɔ anarɔ, zabɛ asoo plɔ asoo, zabɛ asoo plɔ mizi, zabɛ asoo plɔ muta, zabɛ asoo plɔ runɔ zabɛ asoo plɔ zacɛ, zabɛ mizi, zabɛ mizi plɔ lo, zabɛ mizi plɔ abɛɛ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 Runo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ mizi, runo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lon, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ anarɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ asoo, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ muta runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ lon, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ abɛɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ acɛɛ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ anarɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ asoo, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ mizi runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ muta, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ runɔ, runo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ